<hesitation> atteŋaaji jareteeɗi ɗii e lipitonŋaaji fuu attee wiyete. <hesitation> ana woodi parafen majji duu hono jasimirgaratee oo ɗun ɗi ɓurdata e meli muuɗun. Walla duu <hesitation> no defirtee ni. Ayyo, <hesitation> attee kaa sikkoro tan welnata ɗun. E faamun an min kaa de <noise>